<noise> Eh karazagne voankazo, eo ame karazagny roy gna manga amin'ny ray kilao eo, da akoa iza ko ny akondro iray kilao, da ny legioma misy karazagny telo, <noise> da ao ne karôty, ny harikôvera, da ny pomme de tera, de i pomme tera eo ame roy kilao isan-kerinandro, da ny karôty ray kilao, <noise> da gne-ny harikôvera koa ray kilao.